Kwa khuranga. khwa khaviri. kwa khavaka. kwa khanne. kwa kharanu. kwa sita. mweli kwa sapa. kwa munane, kwa tisa. kwa kumi. mweli kwa kumi na llala, kumi na khaviri.